مین کورس۔ مصری کھٮ۪نَن ہٕنٛز خصوٗصیت چھِ یِتھ کٔنۍ زَن پوٗرٕ میڈم، میشڈ فاوا پھلیہٕ۔ کوشری، دالہٕ، توٚمُل، پاستا تہٕ باقی اجزاہن ہُنٛد مرکب۔ مولوکھیا، ژٔٹِتھ تہٕ رنِتھ جوٹ پنہٕ لہسن تہٕ دھنیا چٹنہٕ سۭتۍ۔ تہٕ فیٹیر میشلیٹ۔